Fomba fahafantarako lampy de pôsy a, de lampy de pôsy de zavatra kely afaka ataonao anaty pôsy na tazomina nao amy tagnana foagna izy de izy mandeha pila de misy kôa ny sasany chargena aminà courant-gna de pihigna foagna misy raha contact ake foagna poserina aminazy de mazava amin'ny andro alina izy ampesaigna isolovina lalagna mam- mazava be zany izy rehefa tegna pile be izy de mazava.